Wâno bəa sangla bə yìn təə səsə tii tii ba ndə dǎǎro, don wâno ɗǎǎro bə yim təə nə ba yadda ɓosa kos fernawâ ɓən siki rab tone ma kere and bən təənəsə ba shine don dǎǎro yi sikas fin bəsa dai ɓə siki rab tome ma ke ma saye tone ma kere əntəə nə siyo ngaa nə kêêbəwa dǎǎro ma gwalgere məə kwende məə wereto ən bosa ɓən təə nəsə a sanglo na nga nə tǐǐsə nə jeẽ sīyo saye ɗek ɗekti ɓoso ɓən sikisəwa ɓə yawaa teudo ə ɓə maa maabiri ɓoso ko bəkəkere ko a fer nawa bə ɗek-ɗek ɗek bobosa kuma ɓə yawaa bə ɓetara saye yí kəraa kito ra daapo meen kwende wa usu senda ꞌira yīn fom sə ɓong səra yín təə na sin. Ma yadda masə yisə ɗek ɗek lana farnawa yi tomaa bə ten ten a ba ngə wər bəa sanglo ba mai yi kən ɓets ko kuma yis ribi ɓets tin kəu ete yi wodoo ən siyo nə kêêsə mee dǎǎro məə kwənde məə gwalgere ən ɓosa bən təə na sangloba, gwalgere yi masa saye ma yi sem bəa sanglo ka a kee mu tas hudu ko ko yi təm bəka ete nga seye wa ra a kadoo usutu ma ete, sai dai yi fom ete saye kawai yo kər mee kiyaa toota u rə yar sə siyo ndə ɓoss bən təə nəsə a bəa sangla ba wa ɓosa hana yadda bən fomsə ƙadoo ma ɓaats ɓaa sanglas ɓawe ɓə sem ma soksokor a tii tii mee a keẽ, kad kwalaari ɓoma mee ka keẽ ɓets ɓən tas maaso nga mbəsəba ɓən tomsəba wa fo kan shine puttǎǎdiwa kank ka kad kwalaari saboda kadoo bosa a sanglo bən kudsawa bə sem ban soksoko bara. <noise>